لو عندي في اليوم تلت ساعات كدا فاضين ومعنديش حاجه اعملها ااا اول حاجه احب اعملها أن احب اخد كدا سناكس كدا في نص اليوم واشربلي حاجه واقعد ممكن اسمع اغنيه ااا ممكن مثلا أشتغل علي نفسي في لغه اشتغل علي نفسي في تطوير نفسي أن انا اسمع حاجات عن التنميه البشريه بس